Ny fomba fanomanako fety surprise zany da tsotra avao tsy mitsara min'ny olo anomana fety igny iaho zay fa ny manodidina azy ro tsaraiko hoe a tsika hao fety ho an'ny ano oo, ataotsika surprise aganaminy la tsy mitsartsara agnaminy zany a manaoa anay ny fifandamina aby fety io la tonga amizay ny fotoa da atao surprise agnaminy la sosoa.